<hesitation> eeh dakhachomo khubabora esi niende kasi yanje ndokhachindakha sana mubibala mutsingongo netsi ngonyo mukinya muno ndakhamanya shingana eshihalo shikhare. Nenjiaka nindr wafwe babolanga wefu babolanga wefu babolanga efu khula mbandu khuli ne emihundo ekhulimanga sana lakini ne khutshia mubwatoto irwe sikhokholakho bukulima singakenye khananga tawe. Natsia abundu tsingana kitale. ilia abandu barakanga amatuma kata tsieka ishirini. Mundu arakanga bulahi afune ifwe khutsire khukula khurera ino. Notsa shingana ndakhabaho mushibala ee shia nyeri chinduma tshiliho tsinyinyi omapaipai omabakado amaramwa. Esie engorwa khumanyi eliloba liefwe nilio libii elubeka lwa kakamega ino nomba litoba nelilahi bukulima sibubanyile tawe. Notsia mutsieria tsindi bandu bakhalo bukulima baraka bindu bakusianga barara mutowa banyolanyo ampesa. Tto to kienyekihanga khukalukhe mmukundu sichira mikunda nichiri na ampesa. Noba no omukunda nolumba bulahi enjira yenyekhanangu noelombeho oracheyo bindu bibio norera muto un no kusia sookona injara tawe. Ndabereho kala nato lia onyola kata baare muchele kunjira. Muchele kuchirira kho sana tsingano tsibereho ingano tsichiriri sana, bharili ingano we ingonjeroo mnarok iliyaa. Ingano ino nunyola vari niirula iweneyi ni isafirishwa niipangwa mutsitrela mumakunia makunia mutsitrela nivatsia khukusia na mapesa amanji kamakana. niwitsa shinga notsia evuleka vwa mm <hesitation> eeh nini nochenda kate notsia mm mvaseve muno vaseve navandu vaa vamanya ovukulima sana onyala khunyola makavuji. mabwoni ka waru <hesitation> eeh varaka etsikaroti tsino. vindu shina vindu vitsitsanga khuvukula emiesi chitaru. ni vaa fu nivarusia mumikunda nivarera khwinjira nivakusia nivanyola amapesa nivavikha wuvavikha. lakini efwe khwenyanga ombu. khwanala ombu khuve mtauni kha khunyole weneyo shokhulia. Ilali enyela khuvorira avandu endi khukalushe mukunda khukalushi mumikunda nicho chikhonyanga avandu. Vuli shindu shirulanga mukunda saino. niwitsa shinga iwefu toto khutrakanga amatuma lakini amatuma kene shikhurakanga vulayi sana ta shichira <hesitation> eeh omundiu ali no mkunda kidogo no noli nende omukunda omukali khuli nende <hesitation> eeh shonyolanga eprocedure yenyekhananga tawe khurache matuma muinjira yenyekhananga karusiwe shinga kenyakharananga tawe ndavere eldoreti eyi nolenjera khunjila avandu vayala amatuma vavakale amatuma khumwanda nolenjera vulayi nikapakwa mumakunia karua mutsitrela nikatsia mundu shinga weneyo shanye khuurira vuvi shanyela khukona inzala ta shichira uvere nende estoko yeshakhulia vulishindu shivere vulayi notsya evuleka shinga vwa ebusia vuno. busia yino navaluhya vwfu avatwso avanji varusianga fwekhulia fwavo evukanda nivambusia nivarera evuleka ino amaramwa kavereyo vuli eshindu ama <hesitation> amabayibayi kavereyo ama watermelon kaveleyo lakini lano nolakhola orie shichira virulanga evuleka vya evukanda. Busia wene hiyo mukunda kwako kwa amatsi khuraka khandi khukhola kasi nenda khukhola bukulima bwene ubwo nabitinyo. Vali khurkasi khukatushie mumikunda sihira nowakhachenda kata noenga mubibalia muno elwanyi hii kata bukulima buno nibuso bukhonyanga abandi mujira yenyekhananga, murio muno.